एब सैक्षिक बिषय फेरी <noise> बहुत बणै । अ जसने हमरा बचैसे पण्हे याइल हलहु नेपाली, इङिश सबजेक्ट कदेउन बिषय, हसे बिज्ञान बिषय, हसे समाजिक बिषय, मेरो देश बिषय, हसे मेरो अ <hesitation> मेरो देश्, मेरो बाताबरन भेलिय । हसे जनसङख्य तथा स्वास्थ्य जनसङख्य शिक्षा भेलिय । हसे कार्यालय सन्चालन बिधी र लेखा हलइ । हसे अ <hesitation> कहुन इअ अ इकोनोमिक्स हलइ, हसे गणित हलइ । ओकरमा आधारभुत एउठ गणित हलइ एउटा चै अतिरिक्त गणित हलइ । हसे ओकरमा नागरिक फेरी शिक्षा हसे अ होटल म्यानेजमेन्ट हलइ बणै । हसे आर्ट्स कहुन <noise> आर्ट्स मा फेरी सोसलोगी फेरी हसइ मजोर इङलिश हसइ । यापन यापन मजोर हसइ ओकरमा हसे कम्पुटर साइन्स कहु । हसे ओकरमा आइटी <noise> बणै एखना । हसे कथसाइ होम साइन्स फेरी थापाऐली बणै । <noise> हसे ओकर साथमा हमार अ आर्ट्स कथसाइ साइकोलोगी फेरी बणहु पण्हल ।